Iyaalo. oshina oshilonga lela lela. Aaahh aanyasha otuna otwa pumbwa okuya kiiputudhilo yopombanda opo tuka nongekwe tse tu kale tuna ontseyo yiinima ayihe muuyuni. Iiputudhilo yopombanda shama waadha wali koshiputudhilo shopombanda oho kala tuu wuna ondjungu no- nowuna eyooloko. opena eyoooloko lyangoye. Na oto vulu oku etapo oshinima shimwe shi wa ilongela nando ookuli. O iiputudhiilo yopombanda ohayi tu wathele ngaashi aanyasha. Ohayi tu wathele lela lela t kale tushi iinima mbi ya pumbiwa naambi inaayi pumbiwa. Ohayi tu wathele lela lela kutya otwa pumbwa oku ninga shike nasshi iinatu pumbwa oku ninga. Iiputudhilo yopombanda oya pumbwa oku kala otwa pumbwa oku- ye- aanyasha otaa pumbwa lela lela okuya kiiputudhilo yopombanda. Itaya vulu inaya shampa ashike twa kala tuna aanyasha ya hulila owala Pe- melongo lyopombanda inaayaya kiiputudhilo. openi tatu ka mona we aanongononi. opena tatu ka mona aalongi. openi tatu ka mona oondohotola. openi tatu ka mona aapangi. shaashi ngele aantu oya hulile owala melongo lyopombanda maara inayaya kiiputudhilo. yaka zale omaguyo. otatuk. uunona wetu otau ka longwa kulye. aantu miipangelo otaaka pangwa koolye aa- iinima mbi ya pumbwa oku nongononwa otayi nongononwa koolye. onkene ondi wete kutya oshina oshilonga oshinene lela lela. Otashi tu wathele noho. sho otashi gwedha ko- koshike keputudho lyoshilongo. Shampa waadha moshilongo shetu tuna mo aantu oyendji yaza kiiputudhilo yopombanda. onkene noshilongo otashiya ngaa komwaalu pauyuni. Uuyuni nawo owuna okutu etapo pomwaalu kutya aye namibia naye okuli pomwaalu gontumba maanntu mba ya longwa. ihe aantu mba ya longwa oyena oku longelwa kiiputudhdilo yopombanda. Aanyasha. oyena oku kala aanyasha. sho osho tetile Iiputudhilo yopomba aanyasha o- aanyasha oshina oshilonga oshinene lela lela. Aanyasha ya kale yaya kiiputudhilo yopombanda opo owala tu kale tuna oshilongo tashiyi komeho. Ngaashi nda dhina noku tumbula nokuli ngaashi nokuli ngeyi otaku tiwa oshilongo shetu oshilongo tashi putuka. Ngele inatu kala tuna aanyasha yaya kii- kiiputudhilo yopombanda. otatu oshilongo otashi putuka ngiini? Onkene otwa otwa pumbwa okutula mo omuthindo omunene moka. aanyasha ayehe yiitulemo. ya pite ooskola dhopombanda yo yaye kiiputudhilo yopombanda. Iiputudhilo yopombanda oyina oshilonga lela lela. otayi tu wathele